nyəndəl a cham pa̱ nəɗing mi shak mmung, mi kpang atak mi mi ga mi nəm iya̱m nri. Ovan te mi yendəl obo i wong íbur iwu, i là nnap ka̱ aponzhi inan te ovo ifs ova iya ka̱mshi mi a̱ kpang atak. mi ga mi ya lur mung mi gba̱l ka̱ lur mmung te mi fa mi wor ìzər mi, mi wor-ìzər ovan te mi nak oza̱ iga te mmamə ma mamə ga mamə ɗyang iya̱m ka̱ tana. Oza̱ iga ka̱m "n karatu" mami ka̱ma mi ga nɗeɗyang. Iga iga le, mi wong ka̱ tana te mi ya mi ka̱m iyiya̱m va̱ na mmami yam ko mi fa ko, mi ga ko ka̱ atak nɗyang iya̱m mi gba̱l te mi fa mi ga ko ka̱ atak iya̱m i. Mi ga mi ya̱m ko a "time" i nəm te mi lə mi ga nzhi mi ga mi shim mmung ka̱kul ipin. Mi shim mmung mi nal mei ga ko ka̱ "yinjin" mi ga mi nyam mi ɓa mi jum ka̱ arurong mi kwap atak Mi wamshi iya̱m ga fa ga amanta ovan, mi kwap atak te atak i tán. mi ra nda acham pa̱ fangzəngtəng, mi wong pa̱ mi la pa̱ a cham pa̱ nəɗing te nyəndəl chi ka̱ ɗi: kulum wanta na mi nəm ka̱kul pa̱ nya iya̱m va̱ mi kpal mi pa̱ ka̱ nung ka̱kul pa̱ ntəm pa̱ te ɓu ya nɗaktak. Na nak te mi təm ka̱ jili ka̱t. Mmami yang ga̱ɓa̱n ka̱ iya̱m iyap na mmami nang iro ka̱ ciləng mi təm ko mi yap ko kpa ka̱kul na nya iya̱m ga nka̱mshi ishi mi matmat te "dama" mmami na ga amanta, te mi ga manta wong pa̱ mi ga manta te mi fa jum mmung wantana mi shak mi chər unəm- ro wa i na nyi a ta a "keke" a taya te mi ga mi chər a na mi ga amanta. Mi ga mi wong pa̱ n ɓa ka̱ ta̱ manta te unəm ta yam ka̱ mung ame chit. Te mi yar mmung mi, mi ga ko, mi ga nnəm nro ka̱ dədəlam. Atak i tan te mi nəm pa̱ ɗərkər ko nza̱ awalang nggo te mi nəm wanta ka̱kul pa̱ na nya iya̱m ga mmwa n ɗom ishi mi ko.